A jeni timi in nu teng a miringu gangumi nkasi wadima a dah wadima kana dono jore pu mi nkasugu in kinga weydima nindi si nponguwẹi don in kinga weydima inpon jorondi mfongyi <hesitation> nyindi nyindi sim pon sona in twi saboda in kinga wure keni jor pu nuwa nọ ningi wura keni ko ti wuraye cha min dingi don inko in ko yir tin nkasigu yin tena tina in tena don <hesitation> mima daganimi ba yau wa, pero don in wo yi jẹndi ti a a bongo nemmi nkasi jamta nemmi jamta. Nem jemta don mi yirmi jor pun ten chiyo min mạn chiyo kama kwe nin pari toh min kasa pu pari jamti mur in pan na bawo ba dana bawo par ti ba dira ka dirai ịn angu gulai in kasa in kasa boboh kana dono jore yi pinu mpar du pima yi nyangu ịn pardu pina yi nyamirangu ịn pardu pina mwatugu n son ma yito yoron gya ba nyina tibak ma kwewai yoh jantin si a mwalanga chika nuna ningya nin pina lipirah toh kayi munafangu yito yorongya ba nyina jantin se ba mwalanga toh nem janti wun kasi wun nu teng wi nteh nbii yan da kin nkasigu toh nyindi sim poni sannan don chika yanda kun nwo chegu kina woi pari sun nuteng mwasi a miringu gangumu. Anda pari tina kin giri a jor pu yo janti sin para sina a tu pargu paru ka tur mangu pari toh inko tina jor pu nkingi n- n- kura pariye tina kana kono <hesitation> yan da kin kasigu ndilo itono ndili don dagani mi tina ba yakuwa chima chima chika yan da ku yoko ịn chegu kuna. ịrịn ti mi nkasigu a miringu gangumu nyindi su yoko mpongu itone so toh nyindi su mpongyi itono nkinga daganimi ba yauwa sannan yandaku nwo pergu che kina don wo yi nyindi mwa tina nyino wu mi nuteng a miringu gagumi nwo yi, nwo yi pu n wulli a goro karumi nwilli pwo wu na a ninga a yo boh garau jor pun kasugu mi jindi sina nkinga yan da ku daganmi ya ruwe buri itono. nyi nyinkasa kwara jindiwa nde yin panna a mirngu bow kina yin yin kasa gundu yin deh yin par man pina kana tono jeni tin nkin gai mpar mạn pina kana tono jeni tin nkinga npar mạn pina kan kwe gundu kina ninga dirre yin peri yin parsiyei kwi yin pero yin de gunu ku kangu yin de yi par man pina yorongo bayina tubak jindi mwalanga kana dono jor din kasugu. <hesitation>